min sakafa hilal wilayat almuttahidda hubas anna humma bigbalu kulli nadum kula, wa bigbalu sakata walla aʼada hil ayyi nadum ja baha humma tiʼajibum, wa gade kula humma biridu bil ʼallamu laqat hinennas alma biʼerfuhan, wa kebas bilʼellamul aʼadat hinennas alma biʼerfuhan kulla, wa bigodu maʼa nadum.